Dinsiz axloqiy yashash mumkin emas deb hisoblayman. Chunki <hesitation> din bu bekorga chiqqan narsa emas. Bekorga din uchun kurashilmagan, tarqatilmagan. <hesitation> Din bu insonni to'g'ri yashashga undab turuvchi, to'g'ri yashashga <hesitation> to'g'ri yashash- yashashi uchun <hesitation> noto'g'ri yo'ldan qaytarib turuvchi narsa hisoblanadi. <hesitation> Qachonki inson dindan uzoqlashsa, u o'zligini ham yo'qota boshlaydi.